Kuenta onre oninojan ndo enero mero ndukoi enero xhe aduu uu oni ichi ngua nguru nunyen va'a nivaña tavenro nivaña, nivenru nuu na'a yuku yani kukundu itii nanrú ukundoi inero nakuu ye'é, nakuu nakue njeña kue ngeña'a unru ján nakuu ankunuu kunda kuenta ko kanda kuidaró mero kada kuindarnu nakova nandacheru nakuva chenro kunda nakenaru nayajan chi ha tunka kundu varuu nani ionru no'o tuvaña chinuu va'a xhenro menró ndadudu yukuu nune venii nenuu uni niveri, xhinguu chinani kunru kuentadu nuni niveru kunu nunu menró yunduni mero kuenta kundavaruu meru undukuru menró nduku nakuva'a xanchenru kuvaru undo iho kuenta chedia ján veeru ñuan xhikua.